Ñ'antony ñ'ilà ñy karatsy fisà na ñy ramy: -Natao hialà vole, mba tsy ho morimoritsy teña, hangalanteña morimoritse, miaraky aminy ñy namanteña, ñy longo nteña, manahakan'izay koa ataonteña fahiratan-tsay, fiasan-tsay mba hamparañi-doha anteña, zay Ñ'antony ila ñ.